غدي نعزل البيتزا، حيت هي واحد الوجبة اللي كتشبع وممكن نكلها فچاع الأوقات، و البيتزا كتكون متنوعة بزاف، يعني نقدر نختار بين أنواع مختلفة ديالها، ونبدل النكهات على حساب المزاج ديالي وعلى حساب أشنو بغيت في هديك اللحظة